الرحلة مع الأصدقاء فيها جووضحك وفلا بس مع الشريك تكون الرحلة هادية ورومانسيه وأكثر يعتمد على المزاج مره تحتاج الفلا ومره تحتاج الوقت الخاص اللى مع الأحبة كل نوع من الرحلات لة طعمة كل نوع من الرحلات لة طعمة وجمالة. <hesitation> وشئ على المزاج